اذا كان بامكاني اكون حيوان بري لمدة يوم، اعتقد اني حكون الغزالة لانه شكلها مرة يعجبني، شكلها رشيق وجميل وعيونها كبيرة وملفته، كمان سرعتها، الغزالة سريعة جدا تقدر تجري بسرعات عالية، كمان انا احس انها حيوان ذكي، تقدر تتكيف عالبيئة وتعرف كيف تتجنب المخاطر، وكمان جسمها خفيف بيساعدها على الحركة بسهولة، واهم شي انها تعيش في جماعات، فهي حيوان اجتماعي.